Kua̱ sa ku̱nia xi nimabáne̱ nga nkjín jku̱ya nimabane̱ xi nima jíén tsúra̱ mi̱e̱ne̱, nima xí bajá nindujannée̱ kua̱ kee makíndáñanée̱ kee ku̱ ma machjénna ma machjénna xkáa̱ra̱ ni̱síkuine̱ sá ku̱nia xi nima jíénba̱ne̱ ma béndu̱ánia xí tsúra̱ mi̱e̱ ni̱ñu̱ ti̱jinée̱ xi kúsín xi tsúra̱ ni̱ñu̱ ti̱jibáne̱ kua̱ ya̱a tu̱se̱ béndáñanée̱ kúním ike kua̱ bín bésúnñá nche̱é bésúannée̱ bíníéa náyu̱ bíníéanée̱ bi bésúan níjmá bésúannée̱ bíníéñanée̱ te̱ku̱a̱ maáchjáa xkáa̱ yanímabáne̱ ke minchajinñanée̱ bíníéjionña níjmabáne̱ te̱ku̱a̱ i̱ke núfíéña xí ni̱ñu̱ tijiba̱ne̱ te̱ku̱a̱ kee kee enj. Xi fie núfieñanée̱ te̱ku̱a̱ bíxtíéña̱ te̱ku̱a̱ béjñajinñanée̱ béjñajinñá sa jngu ora̱ne̱ te̱ku̱a̱ chútañané a kachján a sá káchjánne̱ tsijien matsíjien ni̱ñu̱ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ kee cha̱níji̱e̱ñanée̱ te̱ ku̱a̱sín bichiñá.